Mía gbɔa, atsi wó tsã le mía gbɔ. Atsi wó le mía gbɔ. Atsi yio ne le mía gbɔa, míe kpɔ, mango tsi. yovone tsi, kini tsi, melina, tɛk tsi, acacia. <hesitation> atsi yio ne le mía gbɔa, lekpa tsi, dzeyi, dzewe, wó le mía gbɔ. Atsi yio ne le míawo hã mía gbɔa ye ma. Ʋutsi, wó li, yovone tsi wó li. Atsi wó le mía gbɔ. Mia kapita wóa, mí zã na kini tsi, tɛk tsi, melina, accacia, lekpa tsi, dzeyi tsi, ye mí zã na. Ye kini tsi li ɖekea ekpɔa, eɖe na mɔ. Vɔa atsi sesẽ ye. Atsi sesẽ be nyi. Ete ƒu kaka te nɔ ŋeŋẽ, eɖe na mɔ kpoe. Kpɔoa ne nyebe edui dze shia, atsi benyi keye wó awɔ dɔ kui. Atsi kpo be nyi. Nenea keye gba nyi melina tsã. Melina tsã nyi atsi ɖea, yovo tɛka, enyi atsi ɖea, atsi bɔbɔe ɖe enyi vɔa, eɖo nusẽ. Nusẽ le eŋu, egba wɔna dɔ nyuiɖe. Accacia tsã, ye tsã gba wɔ na dɔ. Tɛk ye kpa na wóa kpata, nya na kpɔkpɔ, ɖo na atsɔ ne edɔ. <hesitation> ne shigbe be mí yi avegã me nenea, mí so na atsi le ave gã me. Míawo mí ɖo ave keye mí sona atsi le eme. Menyi be mía biɔ fiɔha ɖe wó oo. Ne ekpɔ be anyigba me nɔa gbagbalo, enyi avetɔ ɖe be anyigba, ye kpoe ayi gbɔ, a vayi biɔɛ be ye dzi be yea tso atsi ɖe le egbɔ ne yea tsɔ wɔ dɔ. Ye avayi biɔɛ. Ne elɔ̃ ne woa, avayi tsui. Shi gbe be mele yɔ atsi ɖe efi be dzeyi tsi, lekpa tsi. Atsi wan wóa, atsi, gbe me tsi wóe wɔn. Dzeyi tsi, lekpa tsi, gbe me tsi wóe wɔn. Vɔa ne eva ɖo aƒe gbɔ wómea, ye wóe le nyi tɛk tsi, melina, accacia, atsi wan wóa, atsi dodo wó nyi. Ne mí le tso atsiawo le yi nenea, mía ŋutɔ tsã mía nɔna edo viɖe viɖe, kple susu be eyi ne ele tsoea, megba le dze oo. Ele ku. Ebu ye la trɔ miò ɖe gɔme nɛ, tsaƒe na nyi- bava na anyi tsɔa, agba va zã. Ne wò ya m'gba va zãe oo tsã, ame ɖe lã va zãe. Ehiã be ne mí le tso atsia, mía nɔ do bu ɖe gɔme ne. <hesitation>